. Otsoneje imoga akayata otsoneje ame alibinioga isime̱ omu alabi isri izakuzi wa bi isrii izakuzi ame̱me̱ <hesitation> aka eeje adibbua zi omu imime̱ ya, me̱ne̱ ijegu ijegu nung aba ma juo nibi me̱ <hesitation> Akeni ana ama, aka aba gba inzenze̱ inami <hesitation> inani e̱nde̱ e̱mbe̱mbe̱ ali makwa ala mome̱ abi isio ibi e̱nde̱ enze ana me̱ n ´a abi isio ibi e̱nde̱ e̱nze̱ ana me̱, nabi eeje ado. Akung ichicha wa wa, kawa <hesitation> istandero istanderi vistandarap aka wa kobu <hesitation> ala ari inyafe me̱ inani e̱nde̱ e̱mbe̱mbe̱ ali sọm ali makwa ala weeje ado abi isio̱ aaju me̱ aka wa ki juta o̱tsitsi wa deta otsoneje. Alung ijio naba mi imime̱ me̱vwa deta otsoneje ugburu ala ba detsi nimotsi akwa ta, onu nung nua tsitsi neni tsitsi asi nla azi me. Aka. mi imime kpe eena Dika juanze̱ adua ya. Wa ni nena ni na chu yiuu me̱ya, nena ninavachu akpo me̱ya wa ni nena nina achu <hesitation> iroga me̱ya wa ni nena nina aya na me̱ye wa eeje dua ya inisi yana aba ayo kung ajua ojionjwi. Ala ama imme me wa ma jua akun e̱nze̱ mande naba achu, akung yitsi nina aba achu akung oru owianze̱ nina aba achu akung inzunu nina aba achu. . Akung izichwi nina aba achu wa yua mime dumo̱ dumo̱ Ala eni tsitsi aba gba ali nri tsitsi oma gba nung me ala ade ugbru inyi atsom motsi akwa me̱me̱ inogogo ni ta aba yaa waa. Inakana. inogogo akwa. enime tsitsi. alo tsitsi abi isri izakuzi nani <hesitation> aola eni me̱me̱ achieri akwa na. Ala aba bi isri izakuzi ala me noma eeje ado neeje ado kpo kpo kpo. Ala alola ni ikpanda me ala alola noru otsitse ala alame noma eeji ado. Akung oku nini itsi keni ani kwo na ko zi wa zi naba ani <hesitation> kwo tsi ya ko zi oru ana ala aba zi me̱ wa yiwi adua self angba omu ame̱ che ko reena na na juanze adi imime̱ ya fuo wa juanze adi imime̱ ya me̱me̱ ma na geyi kung bina kofu dua nibi. O̱ba dugbru inyiyi atsom nimotsi akua ya O̱ba yua kali na achu akpo. meya o̱ba yua kali na achu isti ya o̱ba yua kali eeni iju irice meya. Ma nuna na dua nibi nung na inogogoya wa yua onyoyi alo tsitsi <hesitation> ala abi isri izakuzi agutame enime tsitsi ina noru ala niba eeje ado̱. Aba ala nema kpe̱ mada makunuyi akini ba miywi na juanze adaso . Na juanze adi imme̱ aya me̱ mama ayo ni iywio̱ aba gba kofu nung aba eeje ado Ala na mi iywi me wo mi eeje aolua <hesitation> wani chwi na utsi ala angla me akung utsi yiri. wani chwina. Ame̱ e̱nze oyoyo inyi me̱me̱ye Akwa ala angba nong me̱ ni isia awi ki nyafeini isia awa nki inyafe me na gba no̱ o̱tso̱neje. Na aba no̱ o̱tso̱neje so alo tsitsi alo isia awo ni mime̱ me̱ weeje adua. weeje adua. weeje adua nina aba kpo kpo kofu ala gba neni abi isri inze̱nze̱ me̱ Nani opapa eem ana achieri na mama eem ana achierina. Ala aka ada ada key ya na. Ada ya na. Ada kata na anyi imme meya na. ene kpa. mali e̱nde oma kpa nayi imme̱. Ala anyi me̱me̱ nitabagba o̱do̱do̱ tabi isi akwa waa. Kali aleena kpe̱ mime ba akwanze̱ onyioyi aya. Adi maku inyi aki eni aka momi iywi na juanze̱ ade miywi imimuaya. Fuo me̱me̱ nina ayo me̱ya na me̱me̱ nina ayo me̱ya sam sam yi imime kpo kpo yi imime̱ nodemotsi <hesitation> nali ko obahe̱. Yua keni gba nikobahe na ali odemotsi, yua keni gba nodemotsi, yua kali eni odemotsi izaklee yua kali eni odemotsi ade izi eeje ade e̱ncle̱ ochwiua me̱ iywi ame̱ aba gba, agba nimo̱mo̱ro̱ kpeem, ako baki iywi ame̱ agu ako̱ baka juanze̱ adung ya me̱. Woyi naba yi ako ya na ziza anyi along anyi along anyi along even akini aba anyi ako kpa . Wa yung zi ichwi che̱ nung agba me̱ ala yuing zi ichwi me akung achue̱nze̱ awa e̱nze̱ inina kana kana odomotso̱ isi, isi, yeeyi na ayo nodemotsi isi ya odemotso isi kpo kpo, odemotso isi kabi chwi na, nani iywi iziana nom, na ni iywi woyi nani, na iywi izana nom. Odemosto tsitsi isi nani o papo̱ anyio akpo, papo̱ anyi akpo, anyio iakpoya nom meme aka eni aba akwo na <hesitation> wu itsi echu ngbo̱ keni aba hani ba yona wu tsi echu ngbo na jua abua ni izi ala mo̱me̱ nàni papo anyio kpo kpo ya. Eleeyi imime aba ayo me̱ aleeyi aba gba me̱ eeyi nu nka leeyi aba eeje adi bui Ala gba naba aweeje adi ibuo adi papo̱ adi makwa ala agamo omoma me̱ A ada tsitsi ala mi iywi me wanu kala anyi iywio̱ notsoneje no gbagba nalo odemotsi. Akeni naba ayo ofie̱ ako ta o̱kpaue anu nona no odemotsi. Keni aba hani sene wu uji na koka timenyi bi. Wa sene awu uji wa timenyi wubu wubuta <hesitation> ni imezi ako wo zi Na iywi okpo me. Papo ali isri izakuzi ala netse me̱ ayo̱ ofie ako, mamo̱ ayo̱ ofie ako iywènado̱ ayo̱ ofie ako̱ mali e̱ncle̱ ochwi ayo̱ ofie ako̱ che kung bi fua ni maro tsatsa ali abi chwi me̱ ala aba yeeya me alo okpaue anu na ayeeya okpo kpo kpo me̱ o̱do̱do̱do̱do̱ nabi isi ako̱ mee. Akeni aba ani yassa imezi ya. . Kali isana kaba zi. zi agu nze̱nze̱ ya agu nze̱nze̱ sam sam agu nze̱ze̱ kana nina aba ko na abi zi imime ecyi abi kuw ecna kpe na ibi moga abi yibua. Nakw anze̱ azwieru ya. na kwanze̱ ha <hesitation> no oru ana ade kalung no̱tso̱neje meya. Keni ani eba wu inyafe ni moga lyibua keni ba awo̱ ora keni ka <hesitation> achua akpo ni iyi moga iyibua keni ba ani bi chwi nena tsiya na ba nana ade kalo notsoneje ni iyi moga iyi bu ki papo ani baka bana ba hin ni tsi echu gbo̱ ki mamo̱ bana hin ni tsi echu gbo̱ fuo mana aba ayo̱ naba aba naba Eka bomi injuo eka bomi injuo ni ba ani nori ajuom nosi alung ajuo nosi no̱tsitsi agba me̱me̱ nekamè ni injuo̱ me. Alo tsitsi agbo aba mi iywi me̱ aki iywio abi isi oyoyo me̱me̱ ayo kalo me̱ ino isi aai lno isi ya na ino isi ya sam sam sam sam ino isi ya chuchu ali aba gba me ala ibi mano̱ odemotsi alaba yeka alaba kpo me̱ chwi nong kwa chwi nong kwa ko na no odemotsi alo nano odemotsi me ala juao̱ ni iywi woya na me, iywi me̱ izi ana nenena nom odemotsi tisi ako̱. Ali ko̱ o̱bahe̱ wa obahe ku ukuowi ala <hesitation> wa yatsi che no wa me. <hesitation> bako oyoyo̱ eeyi waa ali ayo nende ochwi me nom onu akpoyi mena. . Onu akpoyi me̱ nani iywi ana iywi okpo. Akeni ukwro utsi nisi meme na sene ka ayo akeni ukwro enolichwi sene kayo akeni <hesitation> ukwro ikpifio ni isi me̱ma sene ka ayo onu nani fuo iywi okpo na me̱ Ala tsi kpe̱ aka tsuayieru na kwenze awaya yabi ku na waa inyafe niba akwe̱nze̱ awaya inyiyi waa niba kwe̱nze̱ awaya ekana niba akwenze awaya ikobahe niba akwanze̱ awa ya. Eeyi chuchu aleeyi aba gba me̱ eeyi raa ki imime eeyi inyiyi waa ala ama yung no okpoyi yung nodemotsi yung niefya yung kalung abi nano odemotsi so that akung aba gba okpahe kpa ala <hesitation> awung ako̱ na weeje adung me ani wa yung nodemotsi. Wa yung kung weeje di inzeze wa yung kuyg nano̱ o̱do̱de <hesitation> ki e̱nde ochusi ong wa yumg kuna isi okposi bi e̱nde̱ ochwi ong wa yumg kung isi yiefya ba ke̱nde̱ ochwi ong wa yung ni ku isi yiefy a ba <hesitation> kende woma ona. onu nodemotsio tsitsi isi me̱ Eeyi chichu . Aah nami hiraa aki me eeyi makwo mi iywi. Ali ya mi iywi me̱ <hesitation> kung nina kana kana na he̱ ekpari na ni inggbe̱de̱ agba ru izi ala jung meya. Awa ala ju ingbe̱nde̱ me̱ wu kiung kalung ayi ade me̱ wa ba kpa awo ala ba chwitsi me̱ wa nu <hesitation> no̱ nitsi ichwi me̱ waba ka awo aliba chu kpakpa me̱ <hesitation> o̱ niba ble ikpakpa me Aki yieru tso sene wa, na ni bana wa <hesitation> se̱ne̱ne̱ kaba bi kenani chwi nena, chwi nutsi okpoyi kin ani yana yo̱no̱ o̱do̱do̱ kenani yana yo neeje imoko ya. Nani iywi tso name̱ ni ufua nabi isi ako̱ me̱. Akung ikobahe juaje ka wa wa yeeyi na ayo no̱ o̱do̱do̱ abi isi ako̱ ya isi ako kpo kpo isi ako o̱do̱ḏo̱ isi ako̱ Na bi kuna kpe naba ni fuo Meeg na ko immi ade̱nde̱ ya. Otsoneje waa ta in akanya adi inzenze nibi fuo mani tsi mani tsi no otso neje ani abi ade ize̱nze nibi inogogo ya <hesitation> ko baki chwi nong tsiya ko mu nong keni bani chwi nong nibi chwi nong tsiya ko mu nona de kpo kpo chwi nong tsiya ko tsitsi ba yi imimo̱ kpo kpo sung nena Akung oku ji wa ade nibi wa zi irice wa ade nibi inyi waa alabi biba di ma ala mi omoma mi omoma neeyi iku ni kwe̱nde kwe̱nde na me. Mi omoma ono odemotsi abi isi ako because na anyo kpo kpo keni anyo̱ ya abi ina ogogo ya. Uja aba re nakpe na aba tsu uja inyi me̱me̱ agi ne̱nde̱ kinina o ninoro kalo okuvitsi ya. Makwa ala angba ya mime ala bi ku na kpe na yeeyi neni ijiafu ya so neni iji iganda ya neni iji inzunu ya fuo oru ame̱ ali sime̱ nenibua kpa ma. Kung ini ana kana kana manage ong manage ong ku aba gba kaba ga kabi riovadi buo ta wa zi ala ghobkoru inyiyibwa zi ala gho koru because wa tso̱ no̱ bobi ibuo wa tsobno bobi ibuo.